ساکڑی مالی ناستے مین چانئی رعٹی کھان سی ایم آچھے چاور کھانسین ، مائو ڑاٹی تڑتی ڈئ چھے ماکھڑامین مکھتے ڈئ چھے کڈی کڈئ اینڈی ڈی چھے ۔ انڈئ آملیٹ ٹھاتے ڈی چھے